فرانس دا بھوجن سنسکار دنیا بھر وچ مشہور اے۔ ایہ صرف اس دا سواد لئی نہیں بلکہ اس دی وِبِنِتا تے <hesitation> علاوہ وی جانی اے۔ فرانسیسی بھوجن نوں مکّھی شرینیاں وچ ونڈیا جا سکدا اے: پروونس، بورگون اتے نارمنڈی۔ <hesitation> باگیٹ اک پاپولر بریڈ اے، فرانس وچ ہر تھاں ملدی اے۔ کُجھ مثالاں جو خاص طور تے برٹنی ریجن وچ مشہور ہوندیاں اے۔ ماس تے طریقے نال بنائیاں خاص بھوجن اے۔